Pensu chë l'invensiun pi ëmpurtanta a sie ël telefono përché a të përmet dë parlé u le persun-e ch'a vivu luntan da ti e përché a të përmet dë parlé sübit u le persun-e ch'a të piazu e al e propri ün'invensiun ütile